Italiyan taomlarini avzal ko'raman. Chunki italiyaning pitsasi va spagettisi judayam mashhur. Mexika taomlariga keladigan bo'lsak ularni hech qachon yeb ko'rmaganman.